जेंना हांव एक तेंण गाडिची विचार करता तेंणा मका ट्रेन गाडी ही खूप वड अस्तां। तितुन बसोन बोवपाची माझी कुंफ इच्छा आसा। ह्या गाडिन खूप शे लोक जाता आणी खूप माल वोरोंक मेवतां। ट्रेन गाडी ही एक ट्रेन पत्रीचेर चालता। न्हयीं की रॉस्त्यार आणी ट्रेन गाडी येता वोयता अशे संगपाक एक मानिस आस्ता। जो ग्रीन कलर दाखेतां जल्यार लोकांनी थयचल्यान वोचोंक जाता। मुन पुन जोरी तो ताबडो कलर दाखोयता। जल्यार लोकांनी थयचल्यान वोचोंक जाईना कारण त्या तिंवर ट्रेन गाडी येतली। आणी कोणी चुकों माडी आसा जल्यार अपघात जाउनक शकता।